Pa cruzal Asia? Camineandu? Pui quién tuvu l'acuerdu? Güenu, tú vedrás! Pos las botas lo más emportanti i ya pueis dil mirandu ondi pueis mercal más botas porque te van a hazel falta tres o quatru paris. I alogu ya pueis lleval perras o trebajal en el caminu pa dil mercandu i vendiendu ropa porque vas a passal de menus quarenta a cinqüenta graus i si tienis de cargal con tol hatu pos essu, tú vedrás.